Este may yë mu'uxë xi'i tamës yë a'axë, yë pi'ixë, yë lu'ud, yë xu'ux, yë a'ax dun nyënëmbyë paloma, yë este tu'u mu'uxë, yë yukë-yukë perico, yë este loro, yëyëch dun ajtyë dun i'ixë.